Ndithu rugunda tuxingame' eni nch'on xranchjani nch'on ndasuguani kunixi xijngu ta thare sugua nixi <noise> nchri kuxina rugunda tuxigame' eni xranch'i xranch'i xranch'i tsejuni nch'ua nda tsuth'eni the kjana na thaka thi nche yaa na guaxra xrauian xruianan jina xranchi'i je' ya tha kua chujni u ruxra xrauni'i kexe nchri tsuthe nina ko ke xe xi'i tsjuthe nthi'i dinkuni jiina seechana ka thi sechse banthi <noise> yaa jii naa yaa rugunda jini'i ruxraxrauni satsuani kexe nchrii tsutheni ko nchri na sats'uan jina nk'e xi nk'e xe xits'uth'e na ya mi ya mi tsje nanu tseju guchuna a thanda xrango juna ts'ena taguaxin ndethi ch'eyana.